Noy garaaji najoje waɗirta wuro muuɗum? Arannde ɗi ngaɗae plaani, ɗi jaa ɗi ndaara to handi ɗi ngaɗa fondition di ngada rilizin ɓoggol tekkungol ɗi ndibbo ngol ɗi kaɓɓa ɗi kaɓɓa hoore tan ɗi kaɓɓa hoore tun ɓawa ɗon see ɗi ngaɗa frame maaj.